हम नाई के आपन बाल कटवाय के इस्टायल खातीर पूरा पूरा संझाय के परियास कर ले जाएँचे। और एक एक खातीर हम आपन हाथ से बाल में, जीसे इस्टायल में बाल कटवाय ले जाएँचे। उकर बारे में हाथ से इसारा कर करके उके बचा ले जाएँचे। और पूरी तरीका से उका आपन इस्टायल से बाल <hesitation> कैसे काटे ले जाएँचे। उकर बारे में संझाय के पूरा पूरा परियास कर ले जाएँचे। ताकि हमार बाल अच्छा से काट सकेचे।